Mi dingan wohugo mido dogga ha wuro. Kala mo mi lari pat mi ngatan Mo ngam mi naana noi iyam bandu mabbe be kusel bandu mabbe woni. mi jodan jemmare chur mi danata mi ainan chi'e saaro am be derdiraabe am ngam ta goddo nasta wujja karee ha sare mai. mi wohan sosai Bo masin ngam mi bila himbe.